Oy! Vaky e! Tegna azafady zalahy mô tsy kiniagna salakady izy io edy e, antsika teo nigiàka tsy nanamia razagna ke nohon'izany mangatsika zare tsy mbô le ra- raha voavidin'ny haignin'ologno vaky tsy zay haigny? Raha antsika andeha amintsika karaha raha antsika andeha amintsika zaigny tia mô namy amintsika, tegna azafady zalahy e. <laughs>